चॉपस्टिक, फोर्क और चाकू ई कुल भारत के नाहीं हो। एकर प्रचलन विदेशन में आम होला। चॉपस्टिक के प्रयोग मोमो खाये खातिर, चौमिन खाये खातिर कइल जाला जबकि फोर्क अउर चाकू के प्रयोग कठोर चीज खाये खातिर कइल जाला।